कुछ जनावर अपनी सुरक्षा के लाय छलावा को उपयोग करत है जिते वह अपने शिकारियन ते बचबे और शिकार की पकड़बे में सक्षम होत है। छलावरण एक ऐसी प्रकृतिक प्रक्रिया है। जिते जनावर अपनी त्वचा फर पंख और शरीर के अन्य हिस्सा को रंग रूप या बनावट अपने आस पास के वातावरण में मेल खात है ताकि यह आसानी से पहचावे न आए। उदाहरण के लाय कुछ भालू और हिरन रंग जंगल या घास के रंग में मेल खात है जिते बे सिखारियन ते छुप सकत है। समुद्र में रहवे बाले कुछ जीव जैसे ऑक्टोपस और कठले अपने रंग को बनावट के बदल सकत है ताकि बे समुद्र की पत्तियाँ चट्टानन और रेतन में घुल मिल जाए। इत्ते तरफ शेर बाघ और चीते जैसे बड़े जनवारो अपनी चमकदार धारि दार वा धब्बे दार त्वचा के माध्यम से जंगल वा घास के मैदान में छिप सकत है। कुछ जनावर जैसे हरे रंग के मेंढक और कीड़े अपने शरीर के रंग के आस पास ही हरी पत्तियाँ ते मिलकर अपनी पहचान छुपत है। एखे अलावा कुछ जनावर अपनी गति और अचर विचार के साथ छलावरण को सहारा लेत है। उदाहरण के लाय कुछ पक्षी अपने पंखन को फैलायी के और प्राकृतिक वस्तुआन जैसे पत्थरन के शाखा वा पत्तियों के बीच छिप के सुरक्षित रहत है। ऐसे ही कई जनावर होत है जो छलावरण को माध्यम से शिकारियन ते बचत है।